Karazana akanjo fetina milomano <hesitation> misy ah le bikini hoan'ny vehivavy le misaraka ambony ambany ireny ah, de misy sôrta haon'ny lehilahy na ko hoe kalson defa mety, de misy koa le satroka fetina milomano ireny ah de akotran'izay misy koa ny servieta na ny fifafana.